कुर्सीया के बारे मुझ का बोलनो कुर्सी आराम करनके आसते राखे बाणे ताकि आम सिदाइ नू नटी कुर्सी कई तरह कि अ लाकडी प्लास्टिक जो आमार बोटनके कामे आअ कुर्से आराम करनका साधन अ।